سمپل فوڈز دیکھو کیا ہے؟ دال کھانا، تلیہ گوشت؛ کیا مزہ آتا! دال کھانا، تلیہ گوشت، بیٹھ کے آخری حد تک کھا سکتے۔ اور پھر اس کے بعد دال کھانا، تلیہ گوشت ایک ہے؛ پھر یا نہیں تو ہم کیا کھا سکتے؟ کھچڑی، کھٹا کیمہ؛ وہ بھی زبردست، آخری حد تک کھا سکتے۔ یا نہیں تو بگارہ کھانا، دال <hesitation> بابا بابا ایسا چاٹ چاٹ کے کھا سکتا ہوں، تو یہ بہت سمپل اور ایزی ہے۔ اب دو روپے کی دو منٹ کی میگی بھی اس میں انکلوڈ کرنا ہے تو کر لے سکتے آپ لوگا۔ بنانے کا زیادہ ٹینشن رہتا نہیں؛ خالی سیدھا پانی میں <hesitation> میگی ڈالو، چولے پہ گرم کرو، خطر میگی بن گئی۔ یہ بھی بہت ایزی رہتی اور اس کوں اپن آرام سے کھا سکتے ہو۔ <hesitation> اس کو انجوائے بھی کر سکتے؛ اس کے ساتھ میں کیا ہے بولتو، بھیجا روٹی۔ بھیجا بنانا ہارڈ ہے لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ سمپل میں دیکھتا ہوں؛ میرے کو تو بہت کریزی رہتا، بھیجا روٹی بھی۔